Zah ndraiky tsy de maharaka le tomobily regny fa <hesitation> sady amnay aty presky tomobily le tsy de misy tomobily vao fa le efa akaikai regny fogna de akeke amna deux cent millions ake de franc ake ividianagna agnanjy.